Nimendaga muno muthenya wakwa wa guciarwa, nini ni <hesitation> nimuthenya wakwa waguciarwa nimendaga muno gukenerera. Muthenya ucio wakwa wa guciarwa ni muthenya uria naciarirwe ngiretwa nthi ino. Koguo ni muthenya mwega na wagikeno wakuririkana muthenya uria waukire nthi ino kuuma riria waciarirwe. Koguomuthenya ta ucio nimendaga <hesitation> nondu waukire wi wa riiu nimendaga gukorwa ninakaguo ka niuu, karinda gakorwe gekarinda kega nan joke ngure karatu, njoke thandekwe njuriri ngorwe ni mwega, njoke nginya nivake kaspray nunge wega, tumarasi nunge wega. Arafu nimuthenya ucio wa gucia rwa, wakwaa ngi <hesitation> ngikenerera. Nimendaga nginya kuthondeka muthenya wakwa ngeta arata akwa tukaricanira vamwe tugakenanira. Ngacoka ngagura kindu ta geki, kindu ta sonda, tukarugata mucere, tukaruga migate. Twaruga, tugkenanira vamwe. Nitukenairira muthenya ucio tariu twa mbiririe gukenanira kuuma thaa thaa thaa ithano cia muthenya nginya kindu <hesitation> twanginya ati mundu akenerre birthday yake nginya cikuru. Koguo riria. Koguo riria koguo riria nanthondeka birthday yakwa namithondeka kuuma mathaa ma thaa mugwanja mendaga ikorwe ii mbega tukimithondeka nginya thaa ikumi. tugikawo twakenanira na arataakwa. Makanimendaga munio muthenya ucio wa birthday yakwa ngurirwe kindu ta i veo. nginya mbia. ukaruga kindu niguo uririkanage thini wa muturire waku muthenya fulani muthenya muna. Niwa niwa kenerere birthday yaku na ugiuka ugitungatwa ni arata aku ana waiinao magikugurira iveo. magigutagira mbia iria ucokana ngagura indo iria ngaririkanaga muthenya ucio.